اذا تريد تحضرلك جنطة مضبوط اول شي تصفط الهدوم مالطلعة قصدي والهدوم مالبيت وبعدين فد تراكسودين وبعدين هدوم الطلعة فوكاها وتخلي شوف انت هاي الشغلات مالاهتمام الشخصي شتحتاجه شامبو ما ادري شنو هاي تخليها بجنطة وحدها احسن يعني صغيرة وفوكاها خليها فوك الهدوم وريحة ريحة والهاي وهاي الصفحات مالجنطة تربط شي بشي